صراحة أنا أحب أسمع لأنواع مختلفة من الموسيقى يعني حسب مزاجي يعني في الأيام اللي فيها هدوء أسمع جاز يعني أو كلاسيكيات وفي أيام أحب أكون فيها نشيطة يعني أحب أسمع راب أو بوب يعني حتى الأغاني الجديمة يعني الموسيقي بالنسبة لي مو ثابتة على حسب اللحظة أو النشاط يعني اللي أكون فيه.